जस एबि औ कोई बाजारे री नोटी। या घरे सदा रो नितरी। या त औ तेशो गद दी समन। जिचदे मु बेर पैसे होल। टिचडो ही औ सामने गाड़ दा।